बसस्टँडार असताना किवा बसिन्सून देवान घरा चलत येताना त्या चौदवाच्या फाटल्यान सडीत एक मिस्टेरिअस फिगर फाटक् लागलोलो दिसा। तोह तेचो पाठलाक करी, आनी भीयाय, पण <hesitation> त्या चौदवान इतके <hesitation> जिता हैवान आपल्या जीवनान बागलेलें जेणे करूं तेका तोह फिगर फकत एका खेलण्यां सारको दिसा। तेका एकदिसा खूप तिदाक ईली ता लिपान रावला आनी त्या मण्श्याक धरलो जाल्यार तोह एक फाटलो असलो जो तेका लाइक करी पण बर्या येतून आनी तोह तेका सद्दी घरा मेरेन सुखरुप पवणाय पवोंग वाचा पण तेका केवा तेचेकडे बोलपाची हिम्मत जूंगं नाही मनं तोह तसोत उरलो। या ऐकणं पायली तार ता चौदो खूप हसला आनी मागेर तेच्या वांगडा गेला।